स्वीडन की संस्कृति बहुत अलग है। वहां के लोगों का मुख्य आहार डेयरी आइटम्स होते हैं, जैसे ब्रेड और मांसाहारी भोजन, जैसे गौमांस और मुर्गा। और वहां के लोगों का पहनावा भी बहुत अलग है। झंडा भी नीले रंग में क्रॉस के साथ दिखता है।